ممكن أنصحه وأقوله: حاول يا صديقي إن أنت تنام بدري وتقلل شرب منبهات زي الشاي والقهوة بالذات في الليل عشان لو نمت بدري هتصحا بدري، وحاول ديما أول ما تصحا يبقا عندك هدف تبقا حاطط أنا هصحا الساعة كذاعشان أعمل كذا. لما بتنجز حاجة بتفضل طول اليوم نشيط ولما أما تصحا بدري أما يبقا فيه بركة في اليوم